दवा और दूआ बहुत ज़रूरी होईच्छे दवा आदुनिक तकनी। के कारण दवा के बहुत आगे बढ़ गळे हैं दवा आप सब। चीज़ के दवा होईच्छे जो बिमारी चे होतो सब चीज़ के दवा। मिल जाएच्छे लेकिन अगर इक होई के दवा के कारण। लोगों के जीवन बढ़ गळे हैं तो यह गलत है पहले जमाना। में लोग ओस्तन सौन नप्पे साल जी जिये थे लेकिन। आजकल के लोग के ओस्तन साथ के उमर हो गळे। हैं दवा ज़रूरी छे लेकिन दवा के साथ सच गसरतो। बहुत जरूरी छे और सही खानपान भी जरूरी छे।